Kyikaleka iwaminya ngoku wimene keghe iwathoka eriyirinda.

Thutholere ithwaghesya omundu oyu katsotsomereraya omulema okwa mighaso oyo mulema omu kipindi kandi nomu kihugho ekyoosi

Omo malhambo ethu simuli amasalhali awakakolesibawako ebya amenge kandi nabandu sibawithe eriminya okwi kolesya ebya amenge.

Nikikulhu eritsirika abana kundi rikatsirika abana erihamba esyondwalha esyabana balere

Omwembembethya atholere ina manyisya abandi bandu omu bulhambo bwiwe mwamabanika ekyitsibu

Ngakolha obuyonjo obweka omuli ngeririmirira obutalha Kandi neriyasaba

Erikolha ebibabiribugha ambu ghukole

Bakathunga obutsibu, omo banyandulhani abe ekyipindi, erithendiowirirana erikolha emibiri eye ekyipindi, eyiri ngerilimirira ngesyo nzira esyomo kyipindi,

Eriyakurathira abakali kandi nerithekaho obulingirirania ahakathikathi kabalhume na abakali omwa Uganda.

Sikanguhaya emibiri kukyire syamatokà

Eryogha ithunemukolesya esabuni na maghetse awahenirye Kandi ithwambalha esyo ngyimba esihenirye thwabirighunza eryogha

Likawathikaya abana erithunga eshyangeso erisikya ngababuthi Kandi neriminya ekera yabo ngokuyabya

Erighendera okwisomesibwa erikahereribawayo nabathahwa

Erirya ebighuma haghuma nevyalya ebikaletha amani

Eriminyerere obuyinga bwaghe ngabwimene buthi okumakoni awathe womuthina mughuma

Bakaminya ebyabakolha kera Kandi ibyabahimba omusyangesu

Likawathikaya erithendilhwalha amalhwere nge sukali

Likaletha erisikangania nobughuma no lhwanzu omwa malhambo.

Erirondya obukuliro nobuhererya obuwene

Iningendilhwaho inaseghera hali okwiyo.

Byabirithulethera ekyanda ekikalire

Ngasaba esara yayi omwangyakya, neryo ingabirya enyumba yayi kandi ingoya nebindu ngesyo bakuli nebikopo ebikyinire.

Ghuthi ghutholere erirya ebighuma ne syonyinyi ebighuma omuli nge miyembe amapera ne syonyinyi omuli nge sisogho

Kyikawathikaya eriminya ebitsibu byabo neryo iwabaherererya.

Hakabwaolwanzu lhunene neryowirirana nerikolherahawuma Kandi nabana ebalheberwandeke omwalhwanzo lhwamamanathatha

Eritsirika abana likathangira amlhwere awakahamba abana

Ryeribasosya nabi

Okwasyosimu nokyasya nokyabinimba

Ebithunga ebyabalimi bikathekaho emibiri eyabandu erikolha omwa malima ghukuwabo

Omukali atholere inalya esyonyinyi omuli nge dodo ne sisogho kandi atholere inalya ne bighuma omuli ngesya vekedo emiyembe, amapira ebikawathikaya eriletha ekyirisya.

Bakasurusuthawa omwa ebyerirya

Erithendithunga obweghesibwa okwamibere nemikolyesere eyebyamenge mahyaka omwabipindi

Omughulhu ngowa ina malhuha ngogha neryo inga humulikana omwa ngyingo yaghe

Wukatakanizaya ebya wukakolesaya iwuka tsumba, iwakya omuliro neryo iwathekabyo omwa kyitsumbisyo neryo iwatsumba.

Ethukemuhabulha

Thukalengesaya eriyakania nabakulhu abamathendekero neryo ithwathekaho emibere eyathukendisyaletheramu esyo mbulho bamikirirya.

Ngahera ebihimba inga hera omuhogo inga hera ebinyangwa inga hera omwani inga hera ne mithi eyebighuma

Nga thunga mwe bitsibu ebye nzalha

Erithunga amakule ibakyine balere

Abembembetya bakathukangiriraya ebyo obuyitsotse ngerihimba ebyoloni omwa miyi yethu, erikesya omwa butimba obwe emibu, nerithemerera emiyi yethu kwe bisukyi binene binene.

Twangakunga omundu oyu nerimukangirirya indi omundu omulema nayo nimundu kandi anawethi omughasu ngabandi bandu

Thutholere ithwathekaho ebilhaghiro ebyo obulingirirania omwa mathendekero awalimo abalema ebisosene nebyomwa mathendekero awathemo abalema.

Ithwakolera haghuma emibiri omwabipindi byethu ithwawathikangania kandi ithwaghanyirana thwamasoberania

Emisabe yikaleka omundu inathunga amaha